Komi marata kutiru kam ligga mi mara peepatuuru. Gam peepatuuru ɗon mari sapta. Ndu ɗon mari sapta, nden mbo, ndu ɗon mari nafu, a wawan a sigandu nder saare ma, ndu doggidani e peƴooji, be kujeeji luttuɗi.